द्वी पैया साइकिला मुख्या पार्ट जु वोन्दा उ वोन्दा फ्रेम वेगा पाइया या टायर फिर वेगु हैंडल बार वेगि सीट वेगि जैमा हम बैठदा छिन वेगु पेडल वेगि जेसे हम साइकिल ते चलौंदा छिनअर वेगा ब्रेक वेग्या।